لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم بفضل أخصصها <noise> لأشياء أحبها، ممكن أبدأ بقراءة كتاب لجديد، وبعدها أمارس الرياضة عشان أتعزز لياقتي، طبعا أحب أستخدم الوقت في تعليم شيء جديد، مش مهارة لغة جديدة لها <hesitation> خصصات الاسترخاء.